हरियर रंग सबले बेहतरीन कलर होय छे। हरियर हमरा के पसंद छीये हरियर रंग। हमरा के हरियाली के याद दिलात आय। हरियर रंग देख के जंगल के याद आवे। छीये हरियर रंग खुशहाली के रंग छीये।